Haky sarotsy zay olo tsy hay tenga ro hanindy ategna tsy da eretreretitenga hamono ategna zay la mamaky lomay iaho la tonga iaho avy da amin'ny biraon'ny police engy da ataoko aby ngy raha abiaby afahako mitory an'olo io senga tsy hanaovany koa